Ajan ña koa, ña kui, ña kuan, ña kuxhíi, ña azul, ña nrei, ña ho o on. morado, ña kuxi ña ho o on nre ña nreiyó, ñajan ña yayaoniyo, ña rosa yo'o, ajan todo eso.